Iyoo, kunoolu la la ňeŋo. i ka a dadaa. komi ko i ňanta tara la jee le. Niŋ i ye a moyi buŋo. i ka a dadaa le. puru i se dibeŋo soto. Niŋ i ye a moyi buŋo. i ka a dadaa le puru i se laa dulaa soto. Niŋ i ye a moyi buŋŋo. i ka a dadaa le puru i se feŋ maaboo noo jee. Wo ye a tinna. kunoolu, niŋ i be i la ňeŋo dadaa la. i ka taa feŋolu le le kama naŋ, muŋ ye a loŋ ne ko, oo doo se ke i ye noo, baramaa ti, doo se ke i ye noo manoo ti, manoo, muŋ ka i, feŋolu nakkindi ňoŋ na, wo keeňaa le ka taa ňiniŋ naŋ ne. doo, doo se ke noo, daafeŋ doolu tiolu ti, tiolu, parisiko niŋ i ye manoo naati. puru a ye nakki ňoŋ bala, i ka feŋ ne fanaŋ naati naŋ, i ye wo taa, i ye a niŋ a laa manoo bala puru a la banbaŋo se ke noo ňaamiŋ. Woto. yaara ňeŋo ka dadaa le komiŋ nfanaŋ na buŋolu ka dadaa ňaamiŋ. Nna buŋolu, simoŋo ka tara jee le. nna buŋolu. neolu ka tara jee le Ňinnu fanaŋ, ňeŋo fanaŋ. i ka a dadaa wo le ňaama. I si taa je doolu bi jee. i ye janboolu naati naŋ, i si taa je doolu bi jee to, i ye, i. i. i, i ye a, teŋolu, teŋolu janboo taa i ye doo kuntu jee, bari i ka a doomaŋ doomaŋ dadaa le, bari doo bi jee i ka a debe le. I se a debe, a munta ka i duŋ ňoŋ to fo a ye tiŋ ko i ye karalilaŋo le taa, i ye a je le i ye karaloo ke a la. donku, i fanaŋ niŋ i la wo daa kaloo, i ka a taa le, wo janboolu, i ye munnu naati naŋ, i ka i taa i ka i duŋ duŋ xoŋ kono. I la wo duŋ ňooloo, niŋ i naata a jiibee, niŋ soo be soto la a la, i ka waati doo. i ye feŋo naati naŋ muŋ ka tiŋ ko manoo. niŋ i ye wo taa naŋ i daa kolomoo la. i ye naa, i ye a fayi wo bala, i si. i si, i faŋolu tio doolu taa, i ye a taa i ye a buruburu a kaŋ puru wo dulaalu ye, ye, ye, ye nakki noo ňoŋ bala. i ye kolee. Woto. wolu le ye a tinna,, nse muŋ fo noo, daafeŋolu fanaŋ muŋ keta kunoolu ti, i fanaŋ, baawo bulu te i la, bari i se a fo noo, i la wo daa kaloo, i ka kalaŋ jamaalu le bondi a la. Daa kala kalaŋo. Iyoo ntelu maŋ, ooo, mandinkoolu se a fo bulumakalaŋo, buloo ye muŋ dookuu, i ka a fo wo le ye bulumakalaŋo, bari, o, daa kala kalaŋo fanaŋ bi jee le a se a tara, a, a la wo daa kaloo, Wo lemu ate buloo ti. Siŋo be a la, bari a buloo, wo ko le a daa kaloo. A ka feŋo feŋ naati. a ka, a ka a muta naŋ a daa kaloo la, a ye a naati. Niŋ a be deberoo fanaŋ ke la, a ka a debe a la wo daa kaloo le la. Woto, niŋ moo, bulumakalaŋo mu wo ti. kunoo fanaŋ mu. da. da, da, da. daa, daa, daa la kalaŋo kunoo le ti a fanaŋ ka. a daa la kalaŋ dookuo le ke. Woto wo dookuo fanaŋ kono, kuu jamaa le ka maabee jee. Doolu bi jee faŋ. jio faŋo ka maabee jee le, jio. Kunoo ka taa, a la wo daa kaloo la. a ye jio domondiŋ taa naŋ. a ye naa naŋ, a ye a soo jee, wo ye a tara a ye bankoo perepaaree, niŋ a ye a soo jee. wo jio a ka wo le doomaŋ doomaŋ naati le fo wo jio ye sinaŋ, a ye ke noo feŋ fuloolu mutalaa ti. Niŋ i ye, i ye naanaŋolu tara dulaa je, i ka a tara jee wo le, wo le ňaama. woto, moo se a muta ko kunoolu oo, moo se a muta ko wo dookuo be koleyaa la le. bari itelu ala ye i daa ňaa le ňaama, a si ke le a maŋ koleyaa i ma. Kaatu i ka, i ka tii le pripu, i ye taa, niŋ ye a tara moo le be wo taamoo ke la. a be mee la le. Mee. niŋ itelu kunoo be a ke la. danpaŋolu muŋ be i la. wo le ka i tariyaandi. I ye taa. i si tii jamaa ke, taa niŋ naa. moo te wo noo la I si tii jamaa ke taa niŋ naa, beeyaŋ doo te wo noo la. Bari, itelu tio, taa niŋ naa. feeyaata, bari i ka jio fanaŋ muŋ bii, wo jio, a si dooyaa ňaa woo ňaa. niŋ a, niŋ i meeta a kaŋ. niŋ i ye a ke siiňaa keme. a ka labaŋ dulaa sinanndi la le, wolu le ye a tinna, ee, n ka ňiŋ muta ko i fanaŋ, i fanaŋ mu bulumakalaŋ dookuulaalu le ti, i fanaŋ mu meccee tiolu le ti, huu, ňiŋ, kunoolu fanaŋ, meccoo be i bulu le, baawo i ka i la buŋo loo noo afaŋ ye le. Aniŋ fanaŋ. niŋ i ye, i, i la buŋolu loo. i ka wuluu wo le to. niŋ i taata fo i maarii i siita wuluo ma. i ye kiloo, kili laa, i ka kiloo laa wo le to. I la wo kiloo niŋ i ye a laa jee. atelu la wo diŋo bee ka baluu wo le to, fo wolu fanaŋ ye si tio ma, a buka, i buka faa, i buka joloŋ. woto, wolu la wo dookuo, a maŋ feŋ, niŋ i ko moo ye ko a ye wo ke yiroo kaŋ santo. a be koleyaa la, fo ate se sii wo yiroo kaŋ santo. oo a ye wuluu jee, bari i maŋ a je kunoo ka, ka ňeŋo loo jee le. a si wuluu jee. aduŋ samaa baa ka a tara wo le to, aduŋ turubaadoo ka a tara wo le to, aduŋ, waati doo, <hesitation> wuloo se jani, a bi jee Wo ye a tinna a fanaŋ i ka i dulaa, i la dulaa janniŋ i be ňeŋo loo la jee. i ka a juubee le. I muka ňeŋo loŋ dulaa woo dulaa, dulaa be dulaa to, i ka a jiibee le, i se loo noo daamiŋ, muŋ ye a loŋ ne ko niŋ maasiiboo bi naa la, janniŋ a be futa la. a se a tara, a meeta. aduŋ. janniŋ a be futa la, tonbiŋ itelu se kalaŋ doo soto noo muŋ se a tinna i ye, i ye yuta noo. Woto wo fanaŋ mu kewuyaa le ti kunoo la fannaa la. Nse wo le soto noo nŋa miŋ fo i ye